ابدأي اشتغلي على نفسك أكتر ، خدي كورسات ف الحاجات اللي هي مناسبة ليكي ، خدي دبلومات ف الجامعة ، خدي دبلومات بره ، كل ده بيعلي من السي في بتاعك ، وابدأي طبعا إن انزلي تدريب يعني حتى لو مفيش شغل انزلي تدريب ، التدريب هي - هيوديكي للشغل معروفة يعني